Omwanya oweririra omwa hoteri kumwanya ingatsumba ebyalya byaghi byeka kundi bwa, ehuteri wangayaghulha ebyalya byaghu ibakubwira ambu ebihimba ni ngumi ethanu. Nibya wamaghenda omwakathale ghukayaghulha akahafu kaghu, iwangana kalyaku nemirundi esaathu beithu omwa hoteri ighukikalyaku omurundi oyo nughukabalya esaha eyu abanbu basaathu banganalya ngwo'okwa hafu eyuu. Beithu wamatsumbira eka ghukakolesaya sente sike kandi nebyalya iwanganabiryaku kwemirundi eyilhabire kwa mughuma. Neryu erithumbira eka chikaleka omundu inaghana erisasanya esenti sinene eehh kandi nebyalya byeka biika siha kulabba ebyachi? Ebyalya byo'omuhuteri, kandi eka ghukabya ghunasi ngoko ghutholhere eritsumba iwe ngoko ghutholhere erithumba ebyalya byo'wanzire erirya.